لو نحبو نفكرو فيه نجمو نقولو معنتها إنو تثبت في الواقعة بالطبيعة مش سهل، أما نجمو نعتمدو على شوية حاجات باش نتصورو إذا كنا يعني في محاكاة للواقع والا مثلًا على الحواس نتاعنا، مش ديما تكون صحيحة ساعات تشوفو والا نسمعو حاجات مش حقيقية والا على المحيط متاعنا يعني إذا مثلا لقيت حاجات غريبة يعني تصير بشكل متكرر ومعندكش تفسير ليها يعني.